பனிப்பாறைகள் உண்மையிலேயே பிரமிக்க வைக்கும் இயற்கை அதிசயங்கள். அவர்களை நினைக்கும் போது என் நினைவுக்கு வருவது இதோ. பாரிய பனி அமைப்புகள் மிகவும் வரையறுக்கும் அம்சம் அவற்றின் மகத்தான அளவு மற்றும் வெகுஜனமாகும், இதில் பல நூற்றாண்டுகள் அல்லது ஆயிரம் ஆண்டுகளாக குவிக்கப்பட்ட சுருக்கப்பட்ட. பனி மற்றும் பனிக்கட்டி உள்ளது. மெதுவான இயக்கம்: அவை நிலையானதாகத் தோன்றினாலும், பனிப்பாறைகள் மிக மெதுவாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து நகர்கின்றன. இந்த இயக்கம் ஈர்ப்பு மற்றும் பனி வெகுஜனத்தின் அழுத்தத்தால் இயக்கப்படுகிறது. நிலப்பரப்பை வடிவமைத்தல்: அரிப்பு மற்றும் படிதல் மூலம் நிலப்பரப்பை வடிவமைப்பதில் பனிப்பாறைகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. அவை பள்ளத்தாக்குகளை செதுக்குகின்றன, ஃபிஜோர்டுகளை உருவாக்குகின்றன. மேலும் மொரைன்கள் மற்றும் ஒழுங்கற்ற தன்மை போன்ற தனித்துவமான அம்சங்களை விட்டுச் செல்கின்றன. குளிர் மற்றும் பனிக்கட்டி சூழல் பனிப்பாறைகள் மிகவும் குளிர்ந்த வெப்பநிலை மற்றும் பனிக்கட்டி நிலைமைகளுடன் தொடர்புடையவை. இவை துருவப் பகுதிகளிலும், உயரமான மலைத்தொடர்களிலும் காணப்படுகின்றன.